ییلہِ توہہِ سکرو ڈرایورُک ہینڈل تبدیل کران چِھو، ٹارک چُھ شافٹ کہِ ذریعہِ ٹپس منز منتقل گژھان، یوس پتہٕ سکرو ہیڈس سٕتۍ مشغول چُھ گژھان تہٕ اتھ چُھ تبدیل کران۔